من اخر الكتب اللي قريتها هي الرجال من المريخ والنساء من الزهرة، انا ذا لكتاب الحق أنا <hesitation> ننصح بيه اي واحد ان كان راح يتزوج راح يدير <hesitation> راح يدير <hesitation> المهم مليح هو العلاقات مع تكون مزوج تعرف شوية نسا يخمو، أو ثاني كتاب لغات الحب الخمس، نعلمك شوية مع كفاه تتعايش مع شريك حياتك.